د اسپانیا ډېر بډایه، متنوع پخلی دی. دا تنوع د مدیترانې، عربانو، رومیانو او د نورو فرهنګونو اغېزې دي. د اسپانیې د هرې سېمې خواړه خپلې ځانګړتیاوې لري او مشهور خواړه یې ټاپاس دي، چي له څښاک سره خوړل کېږي. ټاپاس کې ډول ډول مواد، لکه: زیتون، پنیر، سمندري خواړه یا غوښه شامله وي. د پاپیلا خواړه له وریځو، زعفرانو، سبزیانو او چرګ څخه جوړیږي.